لو سألتني أكيد بختار علاج أي مرظ التحكم في عقول الناس غلط وممكن يؤذي كمان، أما علاج الأمراظ طبعًا فهذا شي جميل ويخلي كل الناس سعيدة وأهم من إن هي تكون سعيدة إن هي تكون صحية وصحتها زين ومنيجة، العلم اللي بيعالج الناس أفظل بكثير من اللي بيظرهم.